Jarin injo punna rio injo janga'nga te punna lari palluyi <hesitation> rejakka relolo reisu rei'i na nampungya biasa ponangani ni rittado. Ponna ra liole injo janga. Nampa mae injo <hesitation> eri jenne' ki ngampa riyere nampari palabembe konjoro no nau ta lumpa-lumpa <hesitation> tallaa iyo namparelleng mi nampari pallu re'ri koronga <hesitation> paluru hammbang na iyapa na lacirri <hesitation> tarubbu injo mae ngee bulu'na. Mai nginjo <hesitation> ritunu'nu mi nampa riyanu anu'na <hesitation> apa'na si injo, serrena <hesitation> barabangna ri' peruwayo ampere pansulu ta'ina nampai injo lala attena <hesitation> <hesitation> parru'na pasale ngase. Nampari tunupole, si injo punne ni rutuni arena gulle ki mutung tunnu biasa ji nai. <hesitation> anu do <hesitation> iyapana lacerri <hesitation> talaa kajelle puna dikanre, kaya injo janga kampung punna <hesitation> riyanu biasa <hesitation> anu apa siorenna. Ekajjala punna talaritunu rolo lampa ri pallu. Maing injo nampa ri pallu nai', ni pasipallu rung <hesitation> santang punna la ri kari'i. Punna tala ri kari ji yya na rung anu <hesitation> lambace' rianuangi nai', na ere todo', na aparennasse injo? <hesitation> masako. Ni dahu todo'i pole ce'la sikiddi'. Iya ji njo anunna punna jangngang iyya, anre'ja pole pasilolongang nu malling.